Mopeti tembiu iyapoa chep jei supeva jaeko oikatu kavi yaetako mbae oyapo ijƚrƚkƚ jare omoñejƚro kavitako tembiporu mbae reta oyajƚa vaera jare kiapekomoñonota kiraitako omboyƚva jare kirai jaeko jokua reta oikatukavi yaeko omboejegua kavi yae kua reta oyapo tembiu